हाँ, मैं अगले महीने नए शहर जा रहा हौं। वहाँ मोहें नौकरी करने को मौका मिल हैं। आप वाकई यह तो बहुत रोमांचक भाव। अपने वहाँ रहने की तैयारी शुरू कर दिए हैं और आपको उस शहर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई हैं? हाँ, थोड़ी-बहुत तैयारी हो गई है। मैंने वहाँ कछू अच्छे इलाका और रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च करो हैं, लेकिन अभी बहुत कछू जाने के बाकी रह गओ है। यह अच्छा है, मैंने सुनो है कि वह शहर खास पहलू जैसे संस्कृति, खाना और मौसम के बहुत खास बनावत, मोय लागत है कि आपको वहाँ यह चीज बहुत पसंद आहे। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुनो है। वैसे आपने कभी वहाँ को दौरा करो है? अगर आपके पास कछू सुझाव हो तो मोये बता दो। कइसे मैं उस शहर में जा रहो हो, वो मोये लाने नाओं, अभी वहाँ कछू दिन रहो तो सब कछू पता चल जेहे।